Lowas bala achuchura a we atala, bala totore ya ta papare taman <hesitation> inan ta, o ngalisa ya yaga papare taman? Mareng a we atala, bala totore noatsi <noise> xida cha in tele noatsi, axap xa totore na malan abala xida totore, xida totore asuk xacep. O lalan abala xida totore uba aloxen we, nawe, gita totore taman uba aloxen we no inaman di, di ba xap pupua ngali long xilala amuina asuk xail xacep abala totore. A lua no xolot ina, biaxa sin gita a chap xal we atala, bia gita itan aba xalo itan <hesitation> lagania ma liedan arom xacep o <hesitation> gita pucha amusili mu no totore ta malan axap mun matkel buxa o no liba ma tadis di xa suk pucha a matkeli no totore. O ya san ngali abala xide totore amuina axap maken abia no totore xacep uba papare uba malen u in tala lan xa xobel xacep, u papare taman u papare malen u papare mu Ya ga sansili abala xida totore amuina ya xasinxe cha axap xa xolot ina xa totore xachep na xalame na le cho sin abala totore xida cha, xida totore cha awatwati gita ga chap xachep abal sin abala xida totore. O biaxa bula <noise> nawe u paper di ba xap long xilala abia no totore uta papatina tamen, naba xosora u malen u cha u xasixe sin abia num totore. O ya ga taton we atala malen amuina sin xiola totore ta we atala axap mun, axap, <hesitation> axilanxi gita we gita xacep cha sin xan tinabel orong <laughs> laba sin gita asuk asuk tali abia <noise> mat adodo we gita xuk cha sin abala xida totore o ya san ngali gim no chi dokdok tala mil ya san ngali gi na papare in lokobel. Bala no leng gi xa pare in lanmono o gi xap xosora axauchi no, nagim no tino mi no inaman amalan gim no inaman lokobel amalan gim no inaman lan xa xolot xacep. O ya pai orong laba amuina ta xosora axauchi abala totore ma gita ga chap we atala, axau.